Eki buah buahan tu ku puraenna, <noise> biasa duka buah naga. Karena etu buah naga de manuju sewadinganku biasa karena na taneng tu tongku. Biasa ki urai na kande buah naga tu male kuala ku peti, mane tu eh <hesitation> kuandei. Kena kena ro ki garagai <hesitation> jussi, belender i, manetu kui parokkoi susu, mane kui roi sisidugaki kaliki to eh kelokena nakande kaliki alena jus buanangku. Mae tu ku kandei, bisa duga ku garaga jussi, kubelender ki mane ku garaga jussi, kiru kiru <hesitation> wainna. <hesitation> Sisidukai <hesitation> katimun to, yake katimun <hesitation> madukaki peti si te banangku to ku ku <hesitation> ukai kuli'na, manetu ku kandei, biasa duka teai ku buka kulina, biasa mane tu langsung ku kandei, kena marena ke marena duka garagai jussi to. Garagai jussi ku blender ki, mane tu ku garagai jussi, mane tu ku iruki waina. <hesitation> Biasa duka <hesitation> na kande rambutan, ku tikai kande na rambutan, biasa duka, <hesitation> <noise> menalala <hesitation> asanna te <hesitation> jambu. Male kuala jambu disedde banangku, kutikai, mani tu ku alai, kelo rong ku garagai jussi, kugaraga jussi. Mane tu ku iru ki wainna.